انسان که د خپل تقدیر په اړه وپوښتل شي، خصوصا که زه وپوښتل شم، نو به زه له تقدیر څخه دا وای چې زه ولې وزېږېدم، او بیا ولې خپل اختیار ته پرېنښودل شوم؟ که نه زېږېدل زما په خوښه وي، او نه په دې دنیا کې اوسېدل زما په خوښه وي، نو حداقل بیا خو باید دا پوښتنه له انسانه څخه وشي چې زېږي، نو راتلونکي کې له دغه دغه چیلینجونو، خطراتو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او بیا په اخره کې د دغه سوالونو جوابونه هم ورڅخه کېږي. فکر نه کوم چې ډېرو انسانانو د دې جرئت کړی وای چې دوی دې د هغه خبره اوکې کړې وای، چې ژوند دې له عذاب او مشکلاتو سره راشي. نو په مجموع کې د تقدیر مسله زما لپاره حیرانوونکې ده په ژوند کې، او زه په تقدیر باندې تر ډېره پورې اړه او باور هم نه لرم.